முடிவெடுப்பதில் உள்ளுணர்வு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளது, பெரும்பாலும் தனிநபர்கள் வரையறுக்கப்பட்ட தகவலைக் கொண்டிருக்கும்போது அல்லது அவர்கள் சிக்கலான, நிச்சயமற்ற சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும்போது வழிகாட்டுகிறது. நனவான பகுத்தறிவை நம்பாமல் விரைவாக தீர்ப்புகளை வழங்கும் திறன் இது. உள்ளுணர்வு கடந்த கால அனுபவங்கள், வடிவங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிக் குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு முடிவுகளுக்கு வர உதவுகிறது. முடிவெடுப்பதில், உள்ளுணர்வு தர்க்கரீதியான பகுத்தறிவை நிரப்புகிறது, குறிப்பாக சரியான அல்லது தவறான பதில் இல்லாத சூழ்நிலைகளில். உதாரணமாக, உயர் அழுத்த சூழலில், தலைவர்கள் விரைவாக முடிவெடுக்க குடல் உணர்வுகள் அல்லது "ஹஞ்ச்ஸ்" மீது நம்பிக்கை வைக்கலாம்.